Eey, un waawai tawa ko nguurndam nehdi tawa diine alaa, sibu nehdi ina jogii nafoore to bannge nafooje aadee, yurmeende, hakkille, e yurmeende, e jojjanɗe aadee winndereeje.